Ichakulia chino ne- nengi nawalia chi nganjima lisha nji nsaidia nge nkulola ningo ndinalia matunda, matunda ngata maembe, machungwa, matikiti na matunda manina ene yakola mema yae